بصراحة أحب أقظي نهاية الأسبوع مع الأهل وأنا والأصدقاء ممكن أطلع كوفي أروح البحر أو حتى اجعد بالبيت، واشوف مسلسلاتي المفظلة الوجت هذا بالنسبة لي حج الراحة وتجديد الطاقة.